Raha ny fia- fiatraikan'ny sakafo amin'ny vatanao izany an, tena hoe henaja be. Raha ohatra hoe <hesitation> vitanao ny hoe misakafo tsara, hoe sakafo mahaso- mahasoa anao ihany no hohaninao, sakafo voalanjalanja tsara an, tena hoe manaraka tsara an'ilay fanajarian-tsakafo, dia <hesitation> misoroka amin'ilay azo an'ilay aretina amin'ny tosi-drà na hoe <hesitation> aretim-po na na ny resaka lalandrà rehetra na an-doha na anaty fo izany e. Dia <hesitation> nefa raha ohatra tsy manaraka andray- an'izany indray an, dia matetika vetivety dia maty.